ممكن تستخدمها عن طريق الآلة، أو عن طريق أى شي ممكن نستخدمها بالدلة <hesitation> نظيف <hesitation> كمية من الموية ننطرها لين تغلي نظيف كمية من القهوة المطحونة حسب التعليمات، ممكن نصب فوقها قهوة، ممكن نصب فوق القهوة موية، ممكن نصب حليب حسب الرغبة، ممكن نضيف لها سكر.